<hesitation> Pigeon zao araiky voalohany, <hesitation> misy karazany maro zany e, eo ho eo am'folo angambany. Pigeon zao voalohany misy feony hafa igny, de toloha mis- pis- misy feony hafa igny, de fidilahimena misy feony hafa igny, tsakorova misy feony hafa koa igny, de bobaky misy feony hafa koa igny, gàgà misy feo mampiavaka azy koa igny, de tsimalaho na izay antsointsika hoe papango misy feo miavaka azy koa igny.